forsætisráðherra boðar hertar reglur um jarðakaup auðmanna á Íslandi ekki eigi að líta á land eins og hverja aðra vöru eða þjónustu Isavia þarf að láta farþegaþotu bandarísku

af hendi samkvæmt niðurstöðu Héraðsdóms Reykjaness í dag Isavia hefur þegar kært úrskurðinn til Landsréttar fulltrúadeild Bandaríkjaþings hefur fordæmt ummæli Bandaríkjaforseta um fjórar þingkonur

demókrata forsætisráðherra Íslands tekur undir ályktun þingsins grunur er um að tveir fullorðnir hafi smitast af e bakteríunni sóttvarnalæknir vonar að faraldurinn sé að renna sitt skeið sjást í auknum mæli í Reykjavík og nú stendur til að fara að leigja þau út reynslan af þessum hjólum er misjöfn í borgum Evrópu forsætisráðherra segir alveg skýrt að ekki eigi að líta á land eins og hverja aðra vöru hún telur breiðan pólitískan vilja til að takmarka jarðakaup auðmanna hér á landi í vikunni hafa borist fregnir af kaupum erlendra auðmanna á jörðum á Íslandi félag í eigu sem liggur að Hafralónsá í Þistilfirði sem er vinsæl laxveiðiá eigendur nærliggjandi jarða eru uggandi yfir kaupunum en Ratcliffe eignast með þessu meirihluta veiðiréttar í Hafralónsá fyrir eiga félög í eigu

meðal annars í Vopnafirði og Þistilfirði í gær var svo greint frá því í Morgunblaðinu að íslenskt dótturfélag bandaríska

hefði keypt jörðina

í Svarfaðardal jarðakaup auðmanna voru mikið í umræðunni í fyrrasumar og boðaði ríkisstjórnin aðgerðir til að takmarka kaup þeirra á jörðum hér á landi starfshópur hefur unnið innan

þeirra ráðuneyta sem málið heyrir undir og er von á því að frumvarp verði lagt fyrir Alþingi í vetur Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra segir að grundvallarspurning í málinu sé hvort litið sé á land eins og hverja aðra vöru eða þjónustu þar er mitt svar alveg skýrt að það er neitandi það er nei við þeirri spurningu við getum ekki litið á land

hverja aðra vöru og þjónustu ég hef falið sérfræðingi að gera tillögur að

til kasta þingsins næsta vetur ég tel að það sé mikill og breiður pólitískur vilji til að setja strangari ramma um þessi mál hér á landi eins og við sjáum svo víða í nágrannalöndum okkar nærri þriðjungur allra jarða á Íslandi er í eigu fyrirtækja ekki er hægt að fá upplýsingar um þjóðerni raunverulegra eigenda fyrirtækjanna og því er ekki vitað hversu margar jarðir á Íslandi eru í eigu útlendinga Katrín segir slík jarðakaup bundin aðild Íslands að e e s samningnum hins vegar séu leiðir til að setja

takmarkanir eins og þekkist til dæmis annars staðar á Norðurlöndunum ég tel að við höfum miklu meiri möguleika til að setja skýrari ramma um þessi mál en við höfum gert hingað til og við eigum að vera mjög meðvituð um það að land og þau hlunnindi sem því fylgja tengjast fullveldisrétti okkar Íslendinga

má sækja farþegaþotu sína sem kyrrsett var á Keflavíkurflugvelli til tryggingar fyrir öllum skuldum WOW

við Isavia samkvæmt úrskurði Héraðsdóms Reykjaness í dag Isavia hefur kært ákvörðun dómsins um að fresta ekki réttaráhrifum úrskurðarins við fall WOW air í mars

greiðslu áttatíu og sjö milljóna króna sem þegar höfðu verið inntar af hendi úrskurður í máli

gegn Isavia var kveðinn upp í Héraðsdómi Reykjaness í dag málinu virðist hér með vera lokið og ALC fær sína aftur Isavia hefur hins vegar kært til Landsréttar ákvörðun dómsins um að fresta ekki réttaráhrifum úrskurðarins ef Landsréttur breytir ekki ákvörðun héraðsdóms er ljóst að Isavia hefur misst tryggingu sína fyrir tveggja milljarða króna skuld WOW

við teljum verulega ámælisvert að héraðsdómur hafi

ekki við beiðni um frestun réttaráhrifa í málinu þannig að hægt væri að vísa því til æðra

til úrskurðar við teljum að þarna séu mikilvægir hagsmunir undir og

væri mjög æskilegt að fá úrskurð frá fjölskipuðum dómi á meðan flugvélin hefur staðið á Keflavíkurflugvelli hefur hún ekki aflað neinna tekna fyrir ALC með úrskurðinum í dag

að nú kemst þessi þota aftur í vinnu og hættir að verða fyrir tjóni á hverjum degi eins og hefur núna safnast upp í fjóra

mánuði ætlið þið að sækja það tjón til Isavia ja það er í rauninni næsta skref í málinu að kanna réttarstöðu

að því leyti og hversu mikið tjónið er orðið og og kanna hvort það sé ekki ástæða til þess að reyna að sækja það tjón til Isavia miðað við þetta ber ábyrgð á því fulltrúadeild Bandaríkjaþings fordæmdi í dag Twitter færslu Bandaríkjaforseta þar sem hann sagði fjórum þingkonum sem eiga það allar sameiginlegt að vera dökkar á hörund að fara aftur til síns heima Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra segir ummælin óboðleg þingsályktunin var samþykkt með tvö hundruð og fjörutíu atkvæðum gegn hundrað áttatíu og sjö allir þingmenn demókrata greiddu atkvæði með ályktuninni og fjórir þingmenn repúblikana

henni segir að ummælin séu og hafi alið á ótta og hatri gegn aðfluttum Bandaríkjamönnum og fólki sem er dökkt á hörund ályktunin hefur ekki lagalegt gildi en þó talsvert táknrænt gildi enda sjaldgæft að þingið álykti gegn forsetanum það hefur einungis gerst fjórum sinnum síðast árið nítján hundruð og tólf þegar þingið fordæmdi William

forsetans Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra gerði það í dag hún sagði ummælin óboðleg og að hún tæki undir ályktun fulltrúadeildar bandaríska þingsins forsetinn gefur hins vegar áfram lítið fyrir gagnrýnina í dag ítrekaði hann að ef þingkonurnar fjórar hötuðu Bandaríkin ættu þær að fara eitthvert annað þingkonurnar vara fólk hins vegar við því að leyfa forsetanum að leiða umræðuna frá mikilvægum málum

er um að tveir fullorðnir hafi smitast af e

bakteríunni enn er óvíst hvort þeir eru af sömu bakteríu og börnin nítján sem áður hafa greinst í

tilkynningu frá sóttvarnalækni kemur fram að sýni úr fjórtán manns hafi verið rannsökuð í dag vonast sé til að e faraldurinn sé að renna sitt skeið en það komi sennilega í ljós í þessari viku ekkert barn liggur nú á Barnaspítala Hringsins vegna sýkingarinnar heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að Vogur sjái áfram um vímuefnameðferð fyrir börn átján ára og yngri ráðherra segir að það hafi gengið hægar en vonir

stóðu til að færa þjónustuna á Landspítala það var mikið gagnrýnt að börn væru í samvistum við fullorðna sjúklinga á Vogi en í mars tvö þúsund og átján braut fullorðinn sjúklingur þar tvívegis gegn sextán ára stúlku tæpum mánuði síðar tilkynnti Vogur að hætt yrði að taka við ungmennum undir átján ára í meðferð en áfram yrði þessum viðkvæma hópi sinnt þar til nýtt úrræði væri í augsýn í nóvember fól heilbrigðisráðherra Landspítala að sinna ungmennum

yngri en átján ára og gert var ráð fyrir að starfsemin gæti hafist nú í sumar

þannig við erum ekki alveg komin þangað því miður en við sjáum ákveðna möguleika til að styrkja faglegan grunn

sig undir þessa breytingu í dag fékk yfirlæknir á Vogi þau skilaboð frá heilbrigðisráðherra að semja ætti við Vog að halda áfram að sinna yngsta hópnum þá verða fimmtíu milljónir sérstaklega eyrnamerktar því að bæta þjónustuna það þarf auðvitað tíma til að byggja upp betra meiri þjónustu sem við sjáum fyrir okkur að við getum gert höfum breytt talsvert miklu þó við höfum ekki fengið sérstök sérstök framlög en vera með ungmennin sér orðið miklu meira en fyrir tveimur árum sjúkrahúsið sé vel í stakk búið til að sinna þjónustunni til frambúðar en heilbrigðisráðherra stefnir enn á að hún verði færð að lokum ég held að við sjáum öll að það dugar ekki hann var handtekinn þar árið tvö þúsund og sextán og framseldur til Bandaríkjanna er sextíu og tveggja ára gamall og verður það sem eftir er ævinnar í fangelsi í

fimm ár eru í dag frá því

m h sautján var skotin niður yfir Úkraínu og tvö hundruð níutíu

átta manns fórust fjórir menn úr hópi aðskilnaðarsinna í austurhluta Úkraínu hafa verið ákærðir fyrir verknaðinn svona var aðkoman á

fyrir utan þorpið

í Donetsk héraði í Úkraínu sautjánda júlí tvö þúsund og fjórtán Boeing sjö

var á leið frá Hollandi til Malasíu um borð voru tvö hundruð áttatíu og þrír farþegar og fimmtán í áhöfn niðurstaða alþjóðlegrar rannsóknar

var að vélin hefði verið skotin niður með flugskeyti frá rússneska hernum fjórir hafa verið ákærðir allir með tengsl við aðskilnaðarsinna sem náðu með aðstoð Rússa völdum í austurhluta

Úkraínu vorið tvö þúsund og fjórtán og réttarhöld yfir þeim eiga að hefjast næsta vor

í Malasíu komu aðstandendur einnig saman til að minnast ástvina

hafa sótt um að reka

í Reykjavík mikið hefur selst af rafhlaupahjólum undanfarið umferðarreglurnar eru líkar þeim sem gilda um reiðhjól ekki má vera á á götunum ólíkt því sem gildir um reiðhjólin og gangandi vegfarendur eiga réttinn á göngustígum framleiðendur þetta fer hratt miðað við gangandi vegfarendur og auðvitað getur orðið núningur á stígum og

gæta okkar á því að slasa ekki annað fólk taka tillit víkja fyrir gangandi og þetta farið allt upp í tuttugu og fimm kílómetra hraða og það er töluverður hraði ef maður fer fram hjá gangandi vegfaranda sem getur kannski truflast eða fipast við það hafa sums staðar selst upp og þar sem þau eru enn til renna þau hratt út borgin samþykkti um mánaðamótin verklagsreglur um starfsemi

hjólaleiga sem nýta borgarlandið og auglýsti eftir samstarfsaðilum sem myndu gera tveggja ára samning við borgina Sigurborg Ósk Haraldsdóttir formaður skipulags og samgönguráðs segir leitað hafi verið til reynslu borga í Evrópu af starfseminni að minnsta kosti fimm umsóknir hafa borist nú er verið að meta þær Sigurborg Ósk vonast til að einhver vísir að hjólaleigu verði reyndur síðar í sumar lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur ekki fengið neinar kvartanir um svona

en þessum hjólum hefur fjölgað víða í Evrópu þar eru hins vegar ólíkar reglur og skiptar skoðanir um þennan nýja

hjól eru komin í flestar stærri borgir Evrópu og njóta talsverðra vinsælda meðal notenda að minnsta kosti stórfyrirtæki eru komin á bragðið búin að dreifa þúsundum svona

í evrópskum borgum þar sem hægt að finna þau með

leigja fyrir lítinn pening og skilja þau eftir þar sem ferðinni lýkur til dæmis í Berlín þar sem notkun þessara hjóla var leyfð fyrir um mánuði í Berlín má ekki nota þessi hjól á gangstéttum bara á hjólastígum eða þá á götunni en það er ekki alltaf raunin

fjöldi slysa þar á meðal dauðaslys hafa verið skráð vegna notkunar þessara hjóla í evrópskum borgum fáir virðast nota hjálma og vandamál sem tengjast drukknu fólki á svona hjólum hafa komið

upp í Kaupmannahöfn varð það til þess að lögregla gerði þar rassíu eina helgina og tók á þriðja tug drukkinna notenda vísindamenn sem rannsaka lífríkið í Mývatni hafa sett fram kenningu um hvernig kúluskítur myndast lítið er af

í Mývatni í ár og vatnið því óvenjutært en það gerðist síðast á níunda áratugnum kúluskítur er fágætt kúlulaga og þekkist aðeins á örfáum stöðum í heiminum og þar á meðal í Mývatni kúluskíturinn hefur verið friðaður á Íslandi frá árinu tvö þúsund og sex en hann hvarf hins vegar næstum alveg úr vatninu árið tvö þúsund og þrettán

að það var of mikið af

það eru bakteríur sem grugga vatnið þannig að sólarljósið kemst ekki niður á botninn og kúluskíturinn er planta sem þarf ljós í sumar hafi hópur vísindamanna meðal annars rannsakað uppeldisskilyrði þó í litlu magni hópurinn sé kominn með kenningu um það hvernig kúluskíturinn myndast við höfum séð nokkra hann vex eins og svona

á klettum og hann byrjar að vaxa á steinunum eins og mosi nánast og svo slitnar hann þar við vitum svo ekki hvort þetta sé upphafið að stóru kúlunum sem voru í Mývatni en við höfum enga aðra aðra góða skýringu Árni segir hluta af lífríki Mývatns en mengun og næringarefni fjölgi þeim verið er að vinna gegn skólpmengun í vatninu sem gæti skilað sér í minni

af ástæðum sem ekki eru kunnar er lítið af sem stendur og vatnið því

níunda áratugnum á síðustu öld og þá var mikill uppgangur þannig að það er von á því að það verði uppgangur í öllu lífríki það er ómögulegt að segja núna er hrun í

fyrst um sinn en svo getur verið að þetta tæra vatn núna sé upphafið að einhverju skárra hafa lýst miklum áhyggjum af meðferð asna í Grikklandi ferðamönnum er boðið að ferðast um á baki dýranna sagt er að þau séu látin vinna lengi í senn og bera of þunga byrði gríska eyjan Santorini hefur lengi verið vinsæl meðal ferðamanna sem sækja í fallegt

landslagið og hitann um tvær milljónir sækja eyjuna heim á hverju sumri og meðal þess sem þeim býðst eru útsýnisferðir á baki asna sem liggja niður vinsæla gönguleið að gömlu bryggjunni eða taka kláf skilaboðin virðast hafa náð eyrum einhverra

lýst áhyggjum af velferð asnanna og segja lítið hafa breyst þrátt fyrir loforð um bót og betrun

að líta á

er frumsýnd á Íslandi í kvöld upprunalega myndin er í hópi vinsælustu teiknimynda allra tíma Birgir Þór

hvernig er stemningin fyrir nýju myndinni hér er en hjartað á sínum stað takk

á morgun snýst í átt og léttir þá til víða um suðvestanvert landið en á Austurlandi og með

þungbúið og

Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfregnir að loknum íþróttum hér rétt handan við hornið bíða svo íþróttir og Edda Sif Pálsdóttir ætlar að segja okkur hvað ber

Kristján flóki Finnbogason er á heimleið frá norska liðinu start og valdi topplið k r í úrvalsdeildinni

f h opna breska í golfi hefst á morgun á Norður Írlandi margra augu eru á heimamanninum og einum besta

og íslenska karlalandsliðið í handbolta skipað leikmönnum tuttugu og eins árs og yngri er með fullt hús stiga eftir fyrstu leikina tvo á heimsmeistaramótinu á Spáni forsætisráðherra boðar hertar reglur um jarðakaup auðmanna á Íslandi ekki eigi að líta á land eins og hverja aðra vöru eða þjónustu Isavia þarf að láta farþegaþotu bandarísku

af hendi samkvæmt niðurstöðu Héraðsdóms Reykjaness í dag Isavia hefur þegar kært úrskurðinn til Landsréttar fulltrúadeild Bandaríkjaþings hefur fordæmt ummæli Bandaríkjaforseta um fjórar þingkonur demókrata forsætisráðherra Íslands tekur undir ályktun þingsins grunur er um að tveir

fullorðnir hafi smitast af e

bakteríunni sóttvarnalæknir vonar að faraldurinn sé að renna sitt skeið sjást í auknum mæli í Reykjavík og nú stendur til að fara að leigja þau út reynslan af þessum hjólum er misjöfn í borgum Evrópu